احب عطلة نهاية الأسبوع ، لأن أحسها هي مثل المكافأة اللي لأن أكون كل الاسبوع بالشغل والتعب كثيغ فتكون عطلة نهاية الأسبوع للاستراحة من ضغط الشغل ، وهمين تكون فرصة حتى اقعد والعب مع اولادي ، واطلع اغوح على حدائق عامة مع عائلتي ، وفرصة تقغب المسافات بين الاهل من خلال الزيارات.